Gn'aspirateur amizay koa zany, izy io masiny, masiny izy io zany misy tuyau miaraky aminazy aby. De masiny ambany ariky igny misy vavany de igny amizay zany misoto. Zay maha aspirateur anazy. Sotominy gny loto miakatsy megna miaraky amy tuyau igny agny, tahiriziny amy toera raiky, aria amy magnaraky.